Hindo nkumu ambapo kuchitumia ikole yagree, kulia mole mungu avile naa lampenyi, niungweyi fuliye kwaiyo naitanyia aha ikole ambao watekeshe pia, naikorela kilungu. naikorela kishukuri. nguku ali nyaikorelaa, ndebheshe wako, ufulia kilai cha mlinga kifanga, chikole waa- wali wali nikole watakiende hata kilungu msikuelimo koya ni sufuria, na kishukili kwalimekoya ni sufuria, lanteni kwailimo tumiaa chemchilaa ekangiya maborelako, nikangiya chapati kole nitamrini ka kole nitehu kumaa, kweli nikolilo, kweli maikangiya makoree kweli maiyo kangiya nyama enita mpengi.